Algayta nida furtina sawtoon sa foofa man to upi hendua ko lemako sa foofa na Algayta man Algayta man board ko ninder kanjimon yad dimba to dimbi sa yad fedi ndera sa furtina sawtoon